بھائی دال بنانا بہت زیادہ آسان ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دال تیار کر لو، ایک کپ تور کی دال یا مسور کی دال لے لو۔ اس کے اندر دو سے تین گلاس پانی ڈالو، پھر بیس منٹ کے لیے اس کو بھیگاؤ۔ ٹھیک ہے، بیس منٹ کے لیے اس کو بھیگانے کے بعد میں ایک <hesitation> پریشر کوکر لے لو۔ پریشر کوکر میں تین کپ پانی ڈالو، تھوڑی ہلدی ڈالو، نمک ڈالو، دو سے تین سیٹی ہونے دو۔ پھر دس پندرہ منٹ کے بعد میں پھر سے دو سے تین سیٹی ہونے دو۔ آخری میں تڑکا لگانے کے لیے ایک الگ سے ہنڈی لے لو۔ ہنڈی میں تیل گرم کرو، اس میں گرم مسالہ ڈال لو۔ گرم مسالہ ڈال کے اس کو تیس سیکنڈز کے لیے چھوڑ دو۔ وہ جو پریشر کوکر میں جو دال ہے، یہ جو تیل ہے، یہ تیل لے کے جا کے دال میں ڈال دو۔ خلاص، آپ کی گرما گرم دال ریڈی ہو گئی۔